Sallanukua lohisallahnutime or naba time or nalalu because ani salla norkua la agbole eke khe malu elami vutor and eroboruolaware arua holikho hekha rua ogbemume egewososo halesaema bu hakhazi eldvare ezema hayi utso ogie nomue evo aya giegie wobula afi ekpekholo, umi ekpekholo, uma sallah hakhakhege varie owa agbole lomo ule emale natie wo hunu ekpela humue le egbemume evuni sallah la nokua la loze lokhe matimeor naya liko nure reegbe mumeh luholi lagi ukpe ogbomi ukpo hokha kpehe uso opeso so oni sallah nokuala limeme lotimeor noya ore egbe mumeh lese. Emaleheyo hagbo enalamonavotola lamo timewor nilale emale ikhajiutso gie iyalemale ikha giegie yale hatse ekpe kholo umo okpekholo nuyananor so so eno ekpekholo nuya nanor itso ogie lokhemamitimewor, lage olami noya lewonuekpele la ile emedatimewor onuekplea kpo ile tse olamale olabiyo olamo liyalenokho lo elatozema mewaomor mehro adua amale yamo lage elamo uduamayo yome otor amionokila ikhadayor luesallah hame anoya orkekpekholoyame emabu oyo noya lu ani ukpete la loze lokhe moyawa hawiame fio luze ortimewo mereraegbemume luoli. suuu,